أحب يعني إرسال <hesitation> رسايل نصية أكثر <hesitation> تعطيني يعني وقت إني أفكر في الكلام وكيف أرد <hesitation> وأجدر بعد إنه أرد متى ما بغيت يعني <hesitation> أما المكالمات يعني أحيانا تكون سريعة ومباشرة، وأحيانا ما أكون فاضية مثلا- مثلا إني أسمع أو أرد على الإتصال، فهذا راح يسبب إحراج.